أتفرغ لتطوير ذاتي في المجالات اللي احب اطور نفسي فيها مثل التثقيف في أمور الدنيا مثل قراءة القرأن والتأمل فيه أو تطوير الذات في مهارة جديدة مثل التسويق والمبيعات أو التصميم والقراءة في خبرات العديد من الشخصيات المهمة ورايهم في أمور مختلفة من شأنها أتحسن من خبراتك.